Qayerga bormoqchisizlar va qanday rejakar qildingiz? Chunki men ham <hesitation> oila azolarim bilan sayohat qilishga qaror qildik. Va qaysi davlatga ketishni bilmayabmiz va moddiy tarafdan <hesitation> siz haq- siz bilan kelishib olmoqchi edim.